Le mihira tiatiako toy zay le m- mitendritendry le instrument de musique satria amin'ny le mihira zany efa efa fialamboliko efa hela sady tiàko efa hela, mihira le tegna tiàko.